اكبر حيوان شفته انا هو الجمل والخيل. وشفته طبعا ايام الطفولة. شفته في الجمل شفته في الشارع. والخيل شفته في نادي الفروسية. وهذي اكثر حيوانين يعني كبيرة شفتها بالواجع ماشفت اكبر من هذي الحيوانين.